Gn'atao hoe banky moa zany laha aminakahy manoka, toera io na trano fanajaria drala. Tsy vitan'ny hoe fanajaria drala avao, fa fangalà drala koa lafa misy ny filà drala. Le misy fotoa ndrozy mampitrosa drala laha tena m- sendra mila drala indraik'andro any, mitrosa drala amindrozy avao. Mitrosa drala amy banky.